Ko yó rana yo sapo yo- yo chilinxhi, kando ta'apadúa xhikuchilio tinyuté xhikoan yatejan yukuvidnati chí <hesitation> xhiakué chí ti nruté yuané uj, <hesitation> yati'á xhinián.